والله أفظل أكون في برودة شديدة، ليش؟ لأنه أقدر ألبس ملابس دافئة وأحس بالراحة البرودة تعطيني شعور يعني بالإنتعاش وكمان أقدر أستمتع بالأجواء الشتوية، أما الحر الشديد يكون متعب وصعب أتحمل خاصة مع الرتوبة فالرتوبة <hesitation> تشعرك بالزهق <hesitation> أما الـ ـ البرودة تعطيله فرصة بالإستمتاع.